ما افضل انو احكي مع نفسي بالماضي الماضي شي غاح انتهى مجرد تعلمنا منو درس أو معلومه او شي الحياة للتعلوم ما انو علمود نعيشه مره وحدي اما المستقبل اكيد نتعلم وندرس مستقبلنا ونحاول انو نهيئو بشكل حلو كلش يعني نحاول انو يكون احلى ما يمكن